Fangare gena garaki foloi se dalawaho osu, daso paru, se ngula-ngula, dadi gena se ngone oyo ge ngone gahi karja mai ngone paleca bahaya.